زه غواړم تا ته یوه څه ووایم، نه پوېېږم، ولې داسې احساس کوم، له هغه وخته چي موږ په اول وار سره ولیدل، ته هغسې نه یې، دېر بدل سوی یي، له ما خفه یې که بله خبره ده؟ - نا، زه هېڅ بدل سوی نه یم، ځانته اندېښنې مه ډېروه، زه هغسې یم، چي وم. - نا، هغسې خو نه یې او ته تل ما په دغه تکراري خبرو غلطوې، خپله هم پوېېږې هغسې نه یې خو ځان تېر باسې.